Fomba mahomby mba alalan'ny ankizy ireo karazana sakafo maro samy hafa de voalohany aloha entina mandeha miantsena zareo ah na hoe entina makeny an-tsena fotsiny de atoro anazy daholo hoe ity ny karoty, ity ny ovy, ity ny izao, ity ny izao. De ny faharoa rehefa mikarakara sakafo ao an-dakozia ah de ampiara-ampianarina anazy hoe ohatran'izao ny ilaina nykaroty, ohatran'izao ny ilaina ny ovy.